Ny ilà ny maquillage zany. Raha reny moa zany matetiky gn'apela gny manao anazy, <noise> raha reny zany mampanova endriky, laha ampela raty iha laha manisy makiazy iny la mivaliky ampela soa. Zay zany ny tena ilà azy io. Da mba hanovanova endriky iny zany mba hanasoasoava ny tarehy, da zay ny ilà ny makiazy.